दरअसल, एक रेफ्रिजरेटर मां क्या ह्वंद स्वो हमेशा वाष्पीकरण की प्रक्रिया ब्वोलदन तेते, तेसे काम करद। तेमा क्या ह्व्द जब यो वाष्पीकरण व्हंद तेसे फ्रिज मां ठंडी गैस बणदि। या ठंडी गैस की वजह से ज्वो फ्रिज भितर रौंद स्वो बिल्कुल ठंडू रौद भितर से जेसे ब्वोल्दन कि खाणों ज्वो चि स्वो ताजु रौंद। हालांकि, ब्वोल्दन कि फ्रिज मां ज्यादा देर तक खाणों भी रौखण चेंद तेसे ज्यादा ठिक भी नी रौंद खाणों। पर हां कुछ टाइमो ते ताजु रे जंद फ्रिज मां खांणों। ये तरीका से काम करद रेफ्रिजरेटर।